हमरा घरौ मा कतेक न कतेक खलका खानादाना बना के खइ सकबहु । कतेक बहरा क खाइ बणहु कतेक घरौ मा बना के खाइ बणहु साझ्बिहान खाइ बणहु । हमरा खाइ त बणहु खानादाना सभ हमरा देहिया क लागि बिमारिया नाही पार के तहिया यगुणा बणहु घरौमा खाइ के बनावे खोजइ पिज्जा । पिज्जा के हमरा घरौ कस्के बनाउ के सकबहु दौल हमार देहिया के दुख्बिमारी नाही पारो । हमरा साफा सुगर बनाउ गुज्गुज फेरी बन्तइ घरही मा बनोले टमस्का फेर हतइ घरौमा फेर पवेसइ हमरा लगोसहु सभ रोसहु सभ एकरमा हमरा सोप गहे सक्बहु, लगसुन गहे सक्बहु, पियाज गहे सक्बहु, तमातर गहे सक्बहु, साग गहे सक्बहु हरियर गहे सक्बहु, बेरिया नुन गहे सक्बहु । ओसने क के हमरा याको याको चिबिजु मिझारा के हमरा साफा खाय सक्बहु दौल दौल मिझारा के कथ कथ गहे सक्बहु । एकरा मा हरियार सभ हमार देहिया के फेर के दौल बनोबिया दुख्बिमार नाही कर्बिय हमरा एसने यसेने मिझारा के हमरा पिज्ज बनवे सक्बहु ।